kuje velnugo nyamdu je jamanu do velna nyamdu masin, do wata nyamdu vela sosai je to goddo nyami nanan beldum masin ha yonki mako. amma kuje velnugo nyamdu mai fere bo do wadda nyawu ha bandu goddo torra Mo masin hidde o heba lekki.